Sukaaɓe kaa hannde ɓurani ɗun sabii hannde ɓe piyetaake, ɓe njennetaake, kamɓe saaraɓe maɓɓe jaati ana kula ɓe. Eɓe korsinaa faa ƴaɓɓitii. Banngal sultere nii e waɗde ko muuyi hannde mbiyataa. So wanaa ɗun nden sukaaɓe ngalaano ɗun hono no hannde nii.